Jää e jmí’ re lɇ re ⱥⱥra kö je dsa wï’ o kö je dsa tii’ jö kie’ta dsa too’ alcohol ba ‘náá’ jö kie’ jöto <hesitation> xiro e bee’ ka juý je my wï’ kie’ ta jmýý ju ñi ba ‘néé’ dsa li üú’ dsali kiöö ki jï dsa ‘laa.